Ya marobe aby folera ai <hesitation> managna loko kara lokona sobeha fa zah tsy de mahay anaragna folera de <hesitation> tsy aiko ino avy anaragna zare fô <hesitation> misy zao ôhatra oe folera managna couleur jaune ôhatra de misy magnagna couleur rouge de misy managna couleur orange sy ny tariny marobe be zagny le <hesitation> folera managna kara lokona sobeha fa tsy aiko anarangy zah tegna tsy mahay na de raika ary tsy aiko.